تبي تعرف كيف تكتب رسالة شكر حلوة؟ أول شيء ابدأ بذكر الشخص إللي بتشكره، والشيء إللي بشكره عليه، بعدين أعبر عن شكره بصدق، واستخدم كلمات حلوة زي: مشكور كثيرا، والله لا يحرمني منك، وأخيراً أضف لمسة شخصية، مثل ذكر موقف معين أو صفة تحبها فيه، مثلا تقدر أن تقول: يا فلان، مشكور كثيراً على مساعدتك لي في المشروع ما كنت قدرت أكمل إلا بمساعدتك أنت صديق وفي، وممكن تضيف عبارات الله يعطيك العافية على هذا الجميل، جزاك الله خير على مساعدتك، ما قصرت أنت رجال هكذا.